نشأت في نجد يعني في منطقة هادئة وبسيطة وكل شئ جريب من حولنا، كنا نلعب في الشوارع وتستمتع بالطبيعة، الأجواء كانت مليئة يعني روح التعاون والجيران كلهم كانوا يعرفون بعضهم، كانت أيام حلوة فيها ذكريات ما أجدر أنساها يعني أيام طفولتي والبراءة اللي كانت موجودة، للحين أفتكر هادي المشاعر والأجواء.